يعني أنصحك إنك تبدأ يومك بوجبة صحية، يعني شوفان مع فاكهة مع زبادي وبالنسبة للغداء جرب يعني إعمل سلطة مع الدجاج المشوي أو سمك مشوي إذا <hesitation> بتحب الوجبات السريعة ممكن يعني خذلك سلطة دجاج مع خضار طازج مع طبق حمص كمان يعني إشرب مي كثير المي خلال اليوم يعزز الهضم وعملية الأيض.